إسمعني ما نحب نغني بروحي على روحي توها بسرعة مرة نحكوا سمعني شوية راني نركز على حاجة مهمة ما نعرفش نركز في حاجتين نكمل اللقطتين ونكمل الشغل اللي معي ونجي نرد لك نحكو من اليوم نشوف إيش فيه وش صار وش عندك